هوايتي المفضلة هي الرياضة بشكل كبير، يعني أنا عندي هوايات تانية كتير وبحب أعمل حاجات تانية كتير لكن الرياضة صراحة هي أكتر أكتر أكتر حاجة أنا بحبها بحبها فعلا، <hesitation> بحب أروح الجيم بحب أشيل أوزان بحب إن أنا أجري بحب إن أنا ألعب حتى تمارين المرونة ، بحب برضه ألعب رياضات يعني بحب ألعب بينج بونج وبحب ألعب الكيك بوكس ولما جربت ال- <hesitation> الكرة الطائرة عجبتني ونفسي ألعب كرة السلة ونفسي ألعب حاجات يعني بحبها بحب الرياضة عموما